Kan khayyaroni fi alga amshi lai le bikan maʼa rufugani hadi akher, walla amshi lai le bikan maʼa annas albakha dam maʼaahum hadi akher da, bakhtar bamshi maʼa annas albakhadam maʼam finshan bastafid minnum aktar, wa kan masshin bom nilkallam fog khidiminna, bataʼallam fogal khidimel ana mashi foga aktar, amma suhbani kan nilʼanas anasa kebas hil tihik.